أؤمن إن في أشياء من نقدر نشرحها يمكن تكون الأشباح واحده منها يعني بعض الناس يؤمنون فيها لإن عندهم تچارب أو قصص بينما البعظ الثاني يحتاچ دليل مادي يعني كل واحد له وچه نظر و تچاربه إلي تشكل إعتقاداته.